أ <hesitation> أتوقع إن الشخص العادي في مدينتي <hesitation> ينفق حوالي ثلاث مئة إلى خمس مئة ريال سعودي أسبوعيًا على الطعام يعني شهريًا يمكن يكون بين ألف ومئتين إلى الفين ريال، طبعًا يعتمد المبلغ على نمط الحياة، العادات الغذائية، لكن هذي <hesitation> تقديرات تقريبية.